Ãã édoṗ miinialalo opie. Édoṗ, áminelehuy, opis. Aźahũ, nipiru. Alezĩkadime, nifaŋ. . Káliḃo moġupiremi amiñatiaġatia nipiru, nina éniġenue nipiru. Amiñapiru, atiaġadime, nixunipis. Nílehuy, muzia ka- ka- kapis. Móinimoñasoo, monuġuxengexenge. Amiñatian níĥuo, aninaa osoho nixenge, áhuśaġatia nipiru. Rúmunda wáifaŋu waroya. Amiñatiakadime nipis, atiakatia nipiru, álehuy, nipis, mominiġaɭo amooġo aɭedo. Aihaŋukapi káliko, amooġo maindo, aleġopis. Méniĥuo, níĥuo tonumudidia añaḃaan alezim ífonipikaliḃi. Áhuśaġatia, nipiru.